هلا بالحبيب هنا احمد مبروك الف مبروك على زواجك والله فرحت لك من جلبي تستاهل كل خير أتمنى لك ولزوجتك حياة مليانة بالحب والسعادة اذا تحتاج اي شي أو حاب نحتفل معاك خبرني مرة ثانية مبروك يا غالي يا كل الدنيا